Ny akamaroan'olo a Pôlôny any zany da katôlika aby. Ny fombafomba ndreo any koa da misy an'izao hoe wigilia zao lafa krisimasy ny andro. Da mankalaza ny pasika avao koa reo Ny zava-kanto tena mampalaza andreo ô, da ny literatiora sy ny dihy pôlôninina